Nki ge bi mu bi tiring buan eten bí fuú bǎ-tca Baned mbe m daa-man etce bi bii akwu-buam ba-tca nwed o-bé nè biem binong-bining binong-binong, nwed muu ga nong, nwed o-nwa nwed ge abii kwan a-ri biem mbi buan nwed-Nang okagara muu o-fire ne ba ned ashii a a wo atce nwed e-yen oned o-man o enim, oyib o o-da fe ke kiked nkí wo a-man e-bii a-yibing bubung eyen a-bii ke kid akyi-ke nǎ a-da ri keh kpare nkí ba a sang bàtè, a-ri kankí arǐ keh kpare anki di ba a sang bátè a-ko nang oshie ge wo